Mbal gong imi jue le ishie ayi ncha liba ayi che iri pie eshie okara ofuenu ofuenu ke omu yuor miel. omal biem ikuo libel ayi miel aruo le yi achu ayi mua hom aru le ye achu laba ye eri pie okara ochu chu kpor omi shero omi kel miel le ochang ayibo owobo apie okara fuom ikuo obie awu ori le oyiamo obi alenki lebo obi olue kpoor oma kpe kpe libal ami biem omili bal bal ami biem omile yuor your oma shero le ome nu ama tuong weh liyel ayi are achu li be aye e mbal gon ayi be piali pie, bom be yuor yuor betibo le ekuobea be, kuoma befrafal besar benyi betchang ijue jue liba ayi che iyueni beren kure ima piali libal alie so mba iri che e' yue yuen miel e' yuen yuen mualuo e' barri barri le mior okel liku mom esilie ayi ari achuo ere ouki mal mal olenu le le omal mal olenu le yueni yuen okal anji oyuene ifiki lebo oma kimale le omeh nu atuonko tuong likun e'mom ayi achuo areto bel kangkang kang mome abi bi likun emom ayi ari achuo afi ki tuong weh nyin ayi irile liye ele te te te omile dou le amiyeh wuturo e'miel ama dzang likun liyel ayi are le yi a'tuong weh